<hesitation> Ingye ngalhengekanaya indi sikyangathokekana erithunga obuyingo bubuya okwa kihugho kino isighuthalhaba omuki isighuthalhaba omwa bistibu, ekyokubanza ibyo ebistibu nomu thukanabisagha bikathuwathikaya ekitsibu kya makwasira ghukakisingurako kikasikaya omuthima waghu iwabugha ghuthi alhinga nekindi ekikasa ngendikikolhaki ngende ngende nakyu ngendikilhaba inga inga ingasingura ndeke na handi thulhi omwa kihugho thwikeremu na bandu abathethusinzira obuholho so abandu abu wamabiribya ighunebiyithakanizirye ighunasi kubaneyo nabune nabyu nibitsibu ahawabyo, so ingye ngalhengekanaya ebitsibu ebi no mukine indi thukabisagha bethu bikathuwathikaya, bikathusikaya iwabya wanginathunga amaha ghuthi nebindi ebikasa bikakolhaki bikindihwa so eribya omwa buyingo bubuya lhitholhere ebitsibu ebyabya bineho.